جوج خمسة سبعتاش ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين ثلاثين سبعة وثلاثين واحد وأربعين خمسين واحد وخمسين سبعة وخمسين تنين وستين واحد وسبعين تمانية وتمانين ثلاثة وتسعين